د ساحل د څپو ږغ ما ته د سمندر لیونی څپی را په یادوی که څه هم دا ږغ ښه دی خو دسمندر څپی خورا خطرناکه دی کله چی سمندر په څپوسی او دا څپی زور واخی نو بیا هرڅه دځان سره وړی دسمندر څپی دسونامی دراتلو سبب کیږی او که د سمدر څپی یووار د کنتروله ووزی بیا نو ښارونه لاندی کوی او انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږی په اندونیزیاکی خلک د سمندر دڅپو سه ډیره بیره لری